Isan'ny fomba mahomby hiadiana amin'ny fampitahorana ny ankizy any am-pianarana na ny harcelement ah, <hesitation> ny fisokafan'ny mpampianatra amin'ny ankizy tsirairay izany hoe tokony tsy hanavakavaka ny mpianatra ny mpampianatra ary tokony ametraka fahatokisana amin'ny mpianatra satria rehefa mahatoky anle mpampianatra le mpianatra de afaka mitaraina any amin'le mpampianatra foana izy ah rehefa misy zavatra mahazo an'azy. Ny faharoa manaraka izay ah de ny fihainoan'ny ray aman-dreny izay zavatra tantarain'ny zanany <noise> avy any am-pianarana.